اكيد طبعا لو انا مضطر ازرع الطعام اللى انا هاكله هزرعه طبعا لان هو اللى هيخلينى افضل عايش و افضل على قيد الحياه و دا طبعا هيتم بان انا اخد اى حتة ارض ازرع فيها الاكل اللى انا عايزه و الاكل اللى انا عايزه دا ممكن مثلا يكون طماطم و طريقة زراعتها ان انا اخد البزره بتاعة الطماطم و احطها فالارض و اسقيها بالمياه كل يوم